أتمنى بعد عشر سنوات اكون حققت طموحاتي في العمل اكونلي مشروع خاص كمان احب اكون عايله مستقله و اقدي وقت مع الاهل و الاصحاب اتمنى اسافر اماكن چديده اتعلم ثقافات مختلفه.